madhe, qw Cova njerinw edhe u martuash edhe ish i mir, e shkuam shum mir, e duajn edhe plejtw edhe ish shum i mir edhe ma dha Inwzot atw njeri kaq tw mir

njeri, ish i vogwl, kej vatur [???] e pastaj atw ... njeri e ... di herzw, keshwm edhe njatwr qw ishw, ee, gavo, e thoshwm na gavoi vjen nani, ata qw ishwn ashtu i thoshwmw, po ish edhe nonjw kuto, bjidheshim tuti e thoshwmw, edhe thoj ai Cw duhej edhe qeshmw neve

...mw pwlqenin kaCuflet, mw pwlqenin ata qw bwjmw melomakarunet, bwjm edhe ... ashtu

mw marnw mwma e tatws, edhe taja papui, jajai edhe papui .i tatws tim. mw mbajnw ata edhe tw pimw kejmw edhe bwnj u Cw doj, mw bwjn tuti haretw, mw bwjn ti shoh prov... dhenwtw pwrparw, tw shohw ljepur qw shkonw, mw nxunw shumw pram mw nxunw edhe atje doj tw rij, ne jajai edhe ne papui.

Cw jesh e vogwl, vej ndw jitoni, e doj t'i thosh Cw bwnjwnw, tw mw thojnw ngato punwtw ... gjigjesh Cw thojnw ato... mw pwlqejnw mua atw qw thojnw ato? Nuku mw pwlqejn, do iki, mw pwlqejn, do ri.

qeroi qw kemi, ishtw dimwr akoma nani, mbores nwkw do tw ndroj qeroi, tw bwnet mw mirw, kemi pa.. paurw akoma, do kemi dimrw akoma, mbores tw kemi edhe bor, pse akoma isht njwra.

Tham tw vej me burrin taksidh, vam, muarwmw karavwn pwr tw vej, karavw kej shum, tu deti e na qenw tendra e tendra, u u trwmb shum, zura e i thosh burrit pse mw solle kwtej, vam atje, to amaks ...., i thash pastaj burrit hajde ti prap nw shtwpi tw bwsh punw dhe tw vish tw mw Cosh prap kwtu pse un nuku vij prapw karav

[???].... keshwm mbledhur dru, atje trakadh, shtojmw dru boliko, edhe pjekwmw kuleCw, pjekwm gwshtwnj, ...... keshwm nga tuti, qumwsht keshwm, kos keshwm, ve keshwm, nga tuti keshwm, edhe hajm.

....Kathe njw ka edhe tw mir edhe ... Bwn shum vap. ... Edhe dimrin e duam, edhe verwn e duam, edhe tw ftohwtwtw e duam, edhe vapwn e duam.

e di pse lahej, twr qeron ljani duart, pse s'i hedhwm, zwre njw pram atje, zw ande, do zw tw, do ze bukwn, do zw tw bwnj fainw, ljan duart twrnjw.

tri vllezwr jemi nani, jeshwm katwr, iku njwri nga zoia, jemi tri nani, di motra edhe njw vlla. Mir jemi, aghapisur jemi, vete njwri te njatri e bwn pare, e, kto.

Tw vegwl nuku i lijn print tw flisnw arvanite, se si do zijnw ghramw elinika? Edhe nuku i lijnw fare tw flisnin, por djeltht gjigjeshin tw mwdhenjt edhe thonw arvanite. Po print nuku duan t'i gjegjn djelt tw thon arvanite, se si do xijnw elinikat?

nw theatro, vjen theatroi, kesh vatur qw jeshmw revonjasur me burin edhe vam nw theatro edhe atje qw shoh u atw, ljuanin atje, u jesh nga katuni, nuku di ng' ata pun e mw dukeshin tuti parakseno qw shih atje, e , mir ish omos, ishin shumw qw dij, atjera ishte Mosholjuja, ishw... ajo...

Cw mw pwlqen mw shum? Tw kem atw qw hriazete, mw shum, tw jenw pramatw nw vendw, tw kem kwmishwn ..., tw kem njatwr, tw kem aparetiton qw preps tw kemi. Burri duhet tw mir, Cw Con pwrpara i mir, tuti, Cw Con, e, e, dras Con, hekur Con, Cw shih ati i mir tuti,

Arvanitet i xura nga jajai edhe nga papui qw keshwm. Ata flisnin arvanite, nuku dinin elinika fare. Mwma nuku duaj te flitshim arvanite po neve kur keshwm ne shpi plakun me jajan dhe me papun twr arvanite fleshwm. e u jesh e vogwl e i di arvanitet mw mir nga tuti. Kur fleshwm twrnjw arvanite na thojn edhe jajaja edhe papui...

... ata vitra kejm dhen, kejmw dhi, kejnw ara, kejm ljop, kejnw nga tuti atjere, kejnw edhe ara edhe i shwrbejnw me me pramendw, aparamend, se nuku ishin tw atjera qero ata trakterw qw i mbjalwn edhe qw ... mjalwn me trakter, me parmendw, me parmendw.

ish njw djal qw ish djegur me petreleo, ish djegur nw zjar, edhe e pash qw jesh e vogwl atje, e u trembsh shum, e nuk e haronj fare, djali u doq furit,

Jesh, jeshwm. Keshwm, ga tuti keshwm, dhen keshwm, dhi keshem, kaC keshwm, ghajdhurw keshwm, guCwra keshwm, ga tuti ata qw keshwm. Keshwm edhe karpon tw hajm, edhe gjalp [???].... barin qw hajm, keshwm ga tuti. M' ata rrojmw atw qero.

ikojen, viij, dojsh me katwr Ci tw bwnj, ti ndrenj mir djeltw, ti drinj mir fain, tw keshw shtwpin Citur, tw keshwm pramatw nw vendw, tuti shitet pwr shtwpi. Keshw burinw, djelt edhe punwt, farenjw tw gj...

Cw e vogwlw, jesh njwCik anisihje, edhe jajai im, mwma e tatws, mw duaj shum, pse ish jesh njw vajz atje edhe mw bwn tuti Cw doj edhe mw vwnte tw rij atje, mos ri se do ftohesh, mos ri atje bisht dere, e u pastaj vej e ri epitidhes edhe ajo mw thrit jajai mos ri pedhi mu, u vejw e i flaCa, atw mw thoj mej tw tjera, atw bwra.

[kur] jesh e re, doj tw bwj tuti punt e shtwpis, fai tw ndrenjw, tw ljanj, pastaj doj tw bwnj, i tw pleksim i tw ienj nd arghali.

Qw jeshwm tw vogwl, edhe ftoheshim i smureshim, e marrwm mwma e na fwrkon me inopnevm. Po s'keshwm inopnem merrej njwCik petreleo, na vij atje, na bwjn edhe ca potir, me tw potir si venduze atje, na fwrkojn, njw tw grohwt atje, njw sfakw na bwjn tw ngrowhtw te pijm, e... ata punwra, si tw bwjm tw na vijn tw ngrohwta, tw... jeshwm mirw.

njw her bwnej me prokseni, Conj atw e thoj u dua atw vajzwn, do vesh tw thuash njw kuvend? Vej ai tw bwnjw proksenin, e thoj ne vajza, ne prindt e vajzws, aj njeriu tw do vajzwn, doni te martoni atje? Doni. Ama doni, t'i bwjmw proksenin, t'i thomi tw revonjasen, t'i martojmw...

Bwnim. Keshwmw shum punw. Prindwrw, lodheshim shumw, keshwmw dhwnw, keshwmw dhinw, keshwmw lop, ande arat atje, edhe bwnej edhe njwCik fasari pse kejmw, ishim lodhurw shum. Neve jeshwm tw vogla, Cw tw bwjmw? Bwjm Cik fai, lajm njw kwmish, Cw njatwr tw bwjm, sa tw rriteshim, mbam edhe neve pastaj.

Cw jesh e vogwl, Cw kultonem, w? Atjera q' ish polemo me jermanot, edhe andart atjera, e bwnej, Cw bwnej, zun' e shtijnw sfera, olma, e na muarr mwma, u mune, vllan, ish i vogwl vllai, e mbaj ndw hjer, ndw dorw, e motra ime, e vogla ajo, u me njw kupuc ika ngatje, nga deti nga katundi edhe vam nw njw vendw qw kejnw atje qw vijn dhit edhe dhwnt, ish njw hjimadhjo atje, vam atje edhe minjt jeshwn tor tor nga tw hijm nga minjt. Ish ater qw kujtonem, mw duketw shum... qw nuk mbores te harronj atw. Bwnej, shtirij sfera ande, shtinw ande, vriteshin kwte, u bw atjera polemo, ase pu u vranw edhe njerwzw, ishin andartw, ishin jermano, ishinw...

Dhoksa Pwrdin e Shwmwrin, jam mirw, kam shkuar omos pse u smursh vjet bwra pireto, keshmw kwlwrwnx[???] hjima, e shkova njw rug[?} tw madhe, po nani jam mirw.

Bwjn trapezw, bwjnw, vijnw miq, vijnw mama, tata, mblidheshin tuti dw shtwpi, bwjnw bwjmw hajm, keshwm kaCubetw bwnw .... keshwm ga tuti tw mirat... e bejme emrin, qw kesh emrin.

[kur] jesh e voglw, keshmw, jeshwm, mw mirwte jajai edhe papui mw mirin atje qw keshwm vathwn, kejmw dhit, kejmw tutje te hjimadhjon, edhe atjera shkoi lumi i mormw, se kej shum katharo ujw, e vejm jajai, mblodhnw vucwn edhe karavan tw ikim, vej unw ka pasoje, atje mw thoj jajai ik para se do vesh nw ljum, iku them se do tw marw ljumi. e u, afu mw thoj mw thoj, vajta u fshehsh nw njw prall, u ngarkua kucwn tw ikim jajai, rri tw mw Con mua .... fare, .... u e kesh qepur edhe rrusi vucwn prap, edhe dola u edhe mw qalli ndw shtwpi.

Mbljakur, Cam jem shkuar vitra, ku tw Conj njw shoqe po t'e shoh nw kish, po t'e shoh nw dhrom, ku tw Conemi, nani dhe haronemi, ish edhe iliqia e madhe, e, po tw Conemi nw dhrom flisnim, i fljaswm edhe nw tilefono her her, ku tw jenw, ashtuna... jemi alargha.

Cw jesh e vogwl, trembesh se mw thoj isht ujku atje, ulku haj dhentw, dhinw, mbori to mw haj edhe mua, ..... isht ujku, trembesh shum shum, shum e trembesh ujkun se nuku di ujku nuku haj njerwz, haj dhi, dhenw

doj tw ndrenj ... doj tw ndrenj ... mermw botwn atje edhe ndrenj jo njwri tor tor tor si lengu tw bwnej shtwpi, pastaj vwrwmw ca leliCe atje edhe ljuanj atje, doj tw jesh nikoqire edhe bwnwj shtwpin u, e vij tuti jiro, torwz, edhe eni thom tw ljuajm kwtu, edhe vijn tote, kesh bwnw njw shtwpi u me leliCe dhe me bot.

ljuajm, qw jesh e vogwl, ljuajm me telin, keshwm tel edhe ljuajm, keshwmw me shum, me gur edhe me, me bot, pse atw qero nuk ishin pram tw keshwmw, keshwm Cojmw bot, e drejmw botwn atje, Cojmw gurw, bwjm shtwpi, Cojm atje an ish ndonjw pjatw e marmw e drejmw shtwpin prap

pwr nan edhe djelm urat, tw ken shwnden, tw kenw aghapin edhe tw jenw mir pwr vehten t' atireve edhe pwr twr kozmin

...mwma mw xu twrw tw thosh mirw fjaljw, tw jesh mirw, mos bwj zimi, twrnjw ktw na thoj mwma, edhe muane edhe motrws, vwllezrwt i keshwm atje, tutje te... tw jeni tw mirw, mos, nuku ziheni, mos ziheni, mos shani me tw kozmin, tw bwni Cw preps tw bwni.

[kur] jesh e vogwl doj tw jesh perister, tw vej adej dw njw..., atwher nwnw njatrin dhendro, njatrin tw vej..., tw jesh tor tor shtwpis perister, tw bwjte er twrnjw.

nuku e shoh shum mir, po her her vwndrenj njw libwr, her her e lw fare edhe thom ku tw dal le tw dal, e, lodhemi nganjwher, Ca tw prosekswm dhe sit er[???]...

Tw ftohwt shum nuku mw pwlqen, ute vapa shum mw pwlqen. Po nga tw ftohwtit mw mir vap. E, atjer hin ndw shtwpi, gjwn dhrosi. Me tw ftohwt nukw e kumandar punwn me tw ftoht, wsht shum dhiskollo. Ama tw mos ket

e, bwjnw, bwjnw kaCumble, bwjn shum pram bwnj, trapeze, buri mw thoj tw vijn kozmi se kur kesh u atw vitrat ai tw bwsh nga tuti tw mirat, siCw mw silli ju burri njw lule tw madhe qw kesh u vitrat, e, e nga tuti tw mirat, bwnej hare e madhe.

qw ish kathe tw diel, e, ama nukw mbores njwCik her tw diel nuku vete, vete njatwr her. Po, qw jesh mw e re vej sinexjia, edhe qw kejnw esperino, edhe qw kejnw saranda lituri, vej sinexjia, nuk e kesh ... gjw, vete nw monastir edhe vej nga tuti vejw

atija... e tw mw thonw Cw pun do tw bwsh. Doj tw bwnesha jatrinw, tw vej ndw skolo, tw nxwrje ghramw e tw bwnesh jatrinw, e tw ndrenjw kozmin kush duaj dhe kush kej anangjw

Cw vejw skolio nukw ishin dhaskalw tw mir sinehjia. Xora vetwmw dhimotikon edhe pastaj rrim ndw shtwpi pse nuku keshwm edhe jimnasio atje. Kej jimansio, ishte larg, ga Lefsina jimnasio. Edhe xerrwm vetwm dhimotikon, pastaj xerwm e qepwm, zerwm e plekswm, tetja pun bwjmw.

Faje qw mw pwlqen mw shum isht qw bwnet stifadhoa, me qep, me hudhrw, me tuti mirodhitw bwrdha, shter edhe dhafne bwrdha dhe dhafne bwrdha, nga tuti tewmirat, bwnej shum e mirw stifadho atje, se keshwm edhe mish tw mirw, mishi ish nga dhwntw twnw, nga dhitw tanw mishi, nuku, ish i mirw, edhe stifadho me kto, me ksidh, me uthul bwrdha, me tuti tw mirodhit, me tuti tw mira.

po tw keshe shum para, Cdo bwnj, do bwnj njw shtwpi, do bwnj edhe njw njatwr te jasht marwm paratw... mbores tw bwnjw, tw bwnj di pram mw shum, jo shum para tw keshw, pse nuku dua tw keshw shum para, pse shum para tw mwdha nuku mw pwlqenjwn, nukw janw nukw jam e zot ata

flje, nga tia nuku dua, vij torw torw, pastaja mw mer gjumi, fle tri katwr orw, zgjonem, e, ksana bie prap tw fle, meta, pastaj grihem supra edhe bwj fai, ljanjw thanjw...

Ca pun njatwr tw bwnjn. Taburenj edhe iexhe. Ai qw nukw ka... ai qw ka ge, taburenj edh iexhe. Njatri ka tw shwrbej. [???]

Mw kej papui edhe jajai im, mw kejnw vash qw ken tw vej atje, jesh e vogwl edhe mw mirrnw atje, e mw thoj tuti paramithe qw duajn. Papui mw thoj pwr dhelprwn dhe pwr ujkun, twrwnjw mw thoj dhelpra vate atje dhe vate qeni dhe zu qeni edhe dhelpra ish qepur nw njw ... twrw istorit ishin me ujkun edhe me dhelprwn. E ate doj tw gjigjesh ma thoj kwtw, ma thoj ande, twrwnjw Cw kej bwnw dhelpra edhe ujku.

nxwn. Tw mos thoshim psefti, tw mos vjedhmw gjw pse jeshwm tw vegjlw, e, tuti bashk, na thonin tuti tw mirat tw bwjm, edhe neve i gjigjeshim ordrwt pse po tw mos e gjigjeshim hajwm edhe kopar. e, keshm

tw jesh e vogwl, duhet tw vej, tw vej nani, tw vej atje qw qw stavroswn kriqin, atje doj tw vej, pse s'kam vatur atje fare, edhe atje doj tw vej, qw ... Jerusalim, Jerusalim...

Cw mw pwlqen qw jesh e vogwl nw skolio, ish qw thosh enjwn [ennoia] tw mathimas, enjwn atw, edhe tuti, edhe orthoghrafin, tuti atw, mw pwlqejn shum, zbwnja mosnjw lathos atjere. Shkruajta pistevon farenjw lathos qw bwra, fare orthoghrafiqi lathos...

Nukw keshwm tileoras, nuku dijm fare nga tileorasi atjera, vemi twrwnjw thoshwmw kwngw vetwm, kwndojmw vetw, luajmw vetw, tuti atjer njwri me jatrin, vajzw me vajz, djali me tuti djelt, mblidheshim edhe bwnim theatro ashtu neve siCw jeshwm, e bwjmw edhe ndonjw shtwpi mbot plo torw tor, edhe mbjidheshim tuti edhe thoshwm Cw dojwm.

kwt urat qw dua tw jap nw niprw, dua tw jen, tw ken shwnden, tw jen tw mir njerzw, edhe tw aghonisen sosta pwr zoin sa tw iknjw

Emrin qw mw kanw vwnw mua e kej mwma i tatws, e thojnw si ma thonw muane, edhe atw embwr kam marw, ashtu bwjn atw qero, vwrwnw i tw tatws i tw mwmws nga buri emrwt.

kwnga qw mw pwlqen mw shum, qw ishtw, ishtw kjo qw thoshwm twngwzw, moj twngwzw, do tw vw njw kwmbwzw, do tw bw njw nus' e re, do tw vishwm me podhe, moj...

...anw e Papandis, ngru vajzo tw vesh nw klish, ra kambana di tri her, ngru vajzo tw vwsh Cemberw, ra kambana me ata die, ngru vajzo tw vwsh mandil nw krie